Ríí náa̱ xuajñaꞌxu̱ míŋuíí gii̱, na̱nguá iwaꞌthá rí mbiꞌjiuu xmáná jma̱a náa̱ ajngáꞌxu̱ꞌ miꞌpha̱a̱ ikhaa jngóó ma̱tha̱ jma̱a xtílóo̱ xúꞌkhui̱ xku̱ rá. Xúgi̱ꞌ jaꞌni e̱ꞌthá rí náa̱ xtílióo̱. Lúnés, mártés, miérko̱le̱s, juébeś, biérnes, sába̱do̱, domíngó.